Breta úr Evrópusambandinu var ekki tekinn fyrir á breska þinginu í dag líkt og til stóð boris Johnson forsætisráðherra þvertekur fyrir að sambandið verði beðið um lengri

sextíu voru handtekin í óeirðum í kjölfar friðsamlegra mótmæla í Barcelona í gær stjórnvöld á Spáni og í Katalóníu hvetja til stillingar eftir umdeilda dóma yfir Guðmundur Ingi Guðbrandsson var kjörinn nýr varaformaður Vinstri grænna í dag hann segist ætla að hella sér á fullu út í stjórnmál og bjóða sig fram til þings í næstu kosningum fjögur börn hafa orðið fyrir bíl á leið sinni í Háteigsskóla í Reykjavík á árinu foreldrar barna í skólanum undrast sinnuleysi borgaryfirvalda og kalla eftir bættu umferðaröryggi ég varð ástfanginn á stundinni og lék á hana

um kvöldið segir

það verður einhver bið á því að breskir þingmenn greiði atkvæði um

úr Evrópusambandinu líkt og til stóð í dag þingmennirnir samþykktu í staðin breytingartillögu sem krefur bresk stjórnvöld um samþykkt á öllum lagabreytingum tengdum Brexit áður en samningurinn verður tekinn fyrir það þarf að fara aftur til ársins nítján hundruð áttatíu og tvö til að rifja það upp

þegar allir þingmenn í neðri málstofu breska þingsins mættu síðast til þingstarfa á laugardegi tilefnið þá var Falklandseyjastríðið tilefnið nú Brexit boris Johnson forsætisráðherra hafði vonast til að leggja fyrir þingið nýjan samning sem myndi tryggja úrgöngu úr e s b þann þrítugasta og fyrsta október ef hann yrði samþykktur

en það var Þrándur í götu sá Þrándur nefnist Oliver Letwin og er fyrrum þingmaður

ákvað að fyrsta sem reyndist svo verða eina atkvæðagreiðsla þingsins í dag yrði um breytingartillögu

setja stjórn Johnsons þá skyldu á herðar að fá samþykki fyrir öllum lagabreytingum tengdum Brexit áður en samningurinn sjálfur er lagður sem þýðir að nú þarf Johnson að hafa hraðar hendur við að leggja lagafrumvörp fyrir þingið nokkuð sem hann segist ætla að gera strax eftir helgi og fleiri Bretar frestuðu helgarfríinu líkt og þingmennirnir fjölmenn mótmæli fóru fram í miðborg Lundúna flestir mótmælendur krefjast þjóðaratkvæðagreiðslu um

svo oft áður í aðdraganda Brexit spyrja menn hvað gerist næst

er líklegt að Boris Johnson nái koma þessum lagabreytingum í gegn í næstu viku og svo

leggja úrgöngusamning sinn til atkvæðagreiðslu í þinginu fyrir þrítugasta og fyrsta október það er mjög

Johnson fullyrti í dag að hann ætlaði ekki að biðja Evrópusambandið um frest er honum stætt á því kosta hann embættið ef samningar nást

munu einhverjir reyna að draga hann fyrir dóm hátt í sextíu voru handtekin í óeirðum í Barcelona í nótt og á annað hundrað slösuðust fjölmenn mótmæli og verkföll voru í borginni í gær vegna fangelsisdóma

Spánar yfir leiðtogum

katalónskra aðskilnaðarsinna sem kveðnir voru upp á mánudag öllu fámennari en herskárri voru óeirðirnar sem brutust út í borginni í nótt köstuðu grjóti flugeldum og fleiru lauslegu að lögreglu sem svaraði með táragasi og gúmmíkúlum stjórnvöld á Spáni og í Katalóníu hafa hvatt til stillingar seðlabankastjóri segir að unnið sé að því að taka Ísland af gráum lista samtaka um varnir gegn peningaþvætti hann eigi von á

að það takist fljótt enda eigi landið ekki heima á listanum skammtímaáhrif vegna veru á listanum séu engin alþjóðlegu samtökin

vegna ófullnægjandi varna gegn peningaþvætti landið er þar í hópi með ríkjum eins og Mongólíu Pakistan og íslensk stjórnvöld hafa mótmælt því að landið sé sett á þennan lista enda telji þau að þetta endurspegli á engan hátt stöðu landsins í vörnum gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka Ásgeir Jónsson seðlabankastjóri segir Ísland ekki eiga heima á listanum og að afleiðingar af verunni þar séu ekki alveg ljósar það liggur ekki alveg beint fyrir

fimmtudaginn og greiðslumiðlun

svo framvegis við höfum líka

fjármálaráðuneytið og ríkið að gera grein fyrir máli okkar við höfum tala við þessa stærstu viðskiptaaðila líka af hverju það hefur ekki gerst neitt Ásgeir segir erfitt að segja til um langtímaáhrif áhrif á orðspor og fleira búið sé að vinna mikla vinnu við að koma Íslandi aftur af þessum lista

af þessum lista innan ekki ekki margra mánaða fjögur börn hafa orðið fyrir bíl við Háteigsskóla í Reykjavík á þessu ári foreldrar krefjast þess að borgin taki á málinu og komi upp skiltum og hraðahindrunum börn í skólanum hafa safnað hundrað

og sjötíu undirskriftum og útbúið stór mótmælaskilti yfir Háteigsveginn neins staðar nema bara við Lönguhlíð og alveg við

of fáar hraðahindranir svo eru bílar að taka fram úr strætó

og sjá þá engan veginn þegar gangandi koma yfir sem af er árinu hafa

fjögur umferðarslys á börnum á leið í eða úr skóla fyrir utan sjokkið sem þetta er á börnin sjálf og foreldrana og börn sem að koma að þessu og svoleiðis til að mynda mánuði síðan með viku millibili þar keyrt var á sitthvort barnið og frá þeim tíma hafa engar úrbætur átt sér stað af neinu tagi ég á barn sem slasaðist hún hefur þurft að kljást við þær afleiðingar og og staðið sig prýði

hefur átt sér stað af hálfu borgarinnar

er of dýrkeypt við erum ekki tilbúin

bregðast við við erum búin að fá fund með borgarstjóra við ætlum að afhenda undirskriftirnar þar og tala um þetta mál við hann og hann er á þriðjudaginn í næstu viku ný forysta var kjörin á landsfundi Vinstri hreyfingarinnar græns framboðs í dag Katrín Jakobsdóttir var endurkjörin formaður en nýr

varaformaður ritari og gjaldkeri taka við setningin tæknin er eitthvað að stríða okkur hefur eflaust verið látin falla við rafræna kosningu í embætti á landsfundi v g í dag svo virðist sem netið hafi ekki alveg haft bolmagn í kjörið að minnsta kosti fór það svo að formaðurinn var endurkjörinn með

hún hlaut níutíu og sjö komma fjögur prósent greiddra atkvæða svo hrökk rafræna kosningin í gírinn og aðrir í stjórn voru kjörnir þannig Guðmundur Ingi Guðbrandsson umhverfis og auðlindaráðherra var sjálfkjörinn varaformaður hann sat í stjórn v g áður en hann varð framkvæmdastjóri Landverndar hverju ætlarðu að beita þér fyrir sem varaformaður ég stend náttúrulega fyrst og fremst fyrir umhverfis og náttúruverndarmálum og að beita mér fyrir því að þau smitist inn í alla málaflokka hvort sem það eru samgöngumál

atvinnumál lýðheilsumál eða hvað það er en líka réttlætismál náttúrulega þessi dæmigerðu vinstrimál sanngjarnt skattkerfi málefni hinsegin fólks og kvenfrelsi nú ertu ráðherra en þýðir þýðir þetta kjör þitt núna að þú ætlir að hella þér á fullu út í pólitíkina já þetta þýðir það að ég er að hella mér á fullu út í pólitíkina og geri ráð fyrir því að gefa kost á mér til

Alþingis í næstu kosningum fráfarandi gjaldkeri Ingibjörg Þórðardóttir framhaldsskólakennari í Neskaupstað var kjörin ritari og Rúnar Gíslason lögreglumaður á Sauðárkróki var kjörinn gjaldkeri meðstjórnendur voru kjörin þau Ragnar Auðun Árnason Sóley Björk Stefánsdóttir Berglind

Álfheiður Ingadóttir Þóra Magnea Magnúsdóttir Elva Hrönn Hjartardóttir og Andrés Skúlason

Samfylkingarinnar segir að verkefni flokksins í næstu þingkosningum sé að fella ríkisstjórnina þetta sagði hann í ræðu sinni á flokksstjórnarfundi Samfylkingarinnar í austurbæ í Reykjavík í dag og var fagnað með dynjandi lófataki hann gagnrýndi verk ríkisstjórnarinnar í menntamálum og í tengslum við fjórðu iðnbyltinguna og gagnrýndi áherslu fjármálaráðherra á lækkun bankaskatts og veiðigjalda þá sagði hann ríkisstjórnina ófæra um að takast á við

eins og loftslagsmál stjórnin er

og metnaðarlítil í enda er einum stjórnarflokkanna nokkuð sama um þau og virðist ekki hafa aðra stefnu en þvælast

mest fyrir hvað hafa komandi kynslóðir gert fyrir okkur svona spyrja helstu hugmyndafræðingar hins klofna og veika Sjálfstæðisflokks og afhjúpa þar með

vandræðalegan

forsætisráðherrann er vissulega allur af vilja gerður og hún er öflug í því að vekja athygli á þessum málum en hún nær því miður litlum árangri enda í rangri ríkisstjórn formaður Landssambands lögreglumanna fagnar því að lífeyrisréttindi nokkurra lögreglumanna hjá ríkislögreglustjóra hafi verið bætt hann segir fast verði sótt að öðrum lögreglustjórum að gera hliðstæða samninga ríkislögreglustjóri gerði nýtt við alla yfir og aðstoðaryfirlögregluþjóna embættisins sem bæta mun lífeyrisréttindi þeirra til muna að sögn Óskars Bjartmarz yfirlögregluþjóns hjá embættinu og formanns Félags yfirlögregluþjóna þetta eru lögreglumenn sem eru

deild Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins iðgjöld félaga þar reiknast af dagvinnulaunum en ekki heildarlaunum eins og er í a deildinni og lífeyrissjóðum almennt yfir og

hjá ríkislögreglustjóra eru með fimmtíu fastar yfirvinnustundir á mánuði með samkomulaginu færast þær inn í dagvinnulaunin og mynda þar með mun meiri lífeyrisréttindi þetta er gert á grundvelli stofnanasamnings sem gefur forstöðumönnum stofnana svigrúm til að stýra kjörum við náttúrlega fyrir hönd okkar félagsmanna fögnum því að laun okkar félagsmanna séu bætt og það er bara ljóst að þarna er verið að gera betur heldur en heldur en kjarasamningar bjóða upp á og það er fullkomlega heimilt samkvæmt kjarasamningum Árni Stefán Jónsson stjórnarmaður í Lífeyrissjóði starfsmanna ríkisins sagði í fréttum RÚV í gær að lífeyrissjóðurinn heimili samninga af

tagi svo fremi sem þeir séu gerðir að minnsta kosti tveimur árum áður en taka lífeyrisréttinda hefst fram kom í fréttum RÚV í vikunni að Úlfar Lúðvíksson formaður Lögreglustjórafélags Íslands og lögreglustjóri á Vesturlandi hafi gert alvarlegar athugasemdir við þetta í bréf til dómsmálaráðherra með samkomulaginu verða þessir lögreglumenn með hærri laun en sjö af níu lögreglustjórum landsins Sigríður Björk Guðjónsdóttir lögreglustjóri á höfuðborgarsvæðinu

segir að ekki standi til að gera svona samninga þar þetta þýðir að lögreglumenn standa misvel eftir því hjá hvaða embætti þeir vinna það er alveg ljóst að með þessu hefur hefur það gerst í einhverjum tilvikum að aðrir í sömu stöðum innan lögreglunnar njóta ekki þess sama en við munum fara í það að skoða það og senda þá erindi væntanlega á lögreglustjórafélagið til að kanna hvað aðrir lögreglustjórar hyggjast gerður svona samningur á Suðurnesjum hef ég heyrt af áttu von á að þið sækið það fast

aðrir félagsmenn ykkar hjá öðrum embættum það liggur alveg í hlutarins eðli eðli að við munum gera það já Jóhann Helgason einn fremsti lagahöfundur og flytjandi landsins fagnar um

mundir sjötíu ára afmæli sínu

Jóhanns spannar meira en hálfa öld Jóhann varð fyrstur íslenskra tónlistarmanna til að skrifa undir höfundasamning erlendis útgefin lög hans og textar hérlendis sem og eru vel yfir þrjú hundruð talsins bæði í flutningi Jóhanns og annarra lög Jóhanns hafa velflest fest sig í sessi sem perlur í íslenskri dægurtónlist má þar nefna lög eins og

söknuð í flutningi Vilhjálms Vilhjálmssonar seinna meir með hljómsveitinni start í Reykjavíkurborg með

þú og ég sem Jóhann skipaði sjálfur ásamt Helgu Möller og ástarsorg svo fáein séu nefnd þessi lög munu ásamt fjölda annarra úr smiðju Jóhanns hljóma í Eldborg í kvöld í tilefni sjötíu ára afmælis hans Jóhann stígur þar á svið ásamt góðum gestum sem munu syngja og spila hans vinsælustu og þekktustu lög undir stjórn Jóns Ólafssonar

öllum þessum lögum hver eru í uppáhaldi ég vil helst ekki gera upp á milli já stundum finnst mér ég eiga ekkert i þessu

erfitt að velja nei

nóg að taka en

heldur tónleika annað kvöld ásamt píanóleikara í einum

þykir einn virtasti fiðluleikari samtímans og leikur í Eldborg annað kvöld með hann spilaði í Eldborg fyrir tveimur árum með hljómsveitinni

Martin in the

spilar á rúmlega þrjú hundruð ára Stradivariusarfiðlu en hún var gerð sautján hundruð og þrettán en aðeins eru til fjögur til fimm hundruð slíkar sem enn er hægt að spila á segir

sunnan fimm til fimmtán metra á sekúndu með rigningu eftir hádegi á morgun fyrst vestan til sums staðar norðan og síðdegis og annað kvöld en víða vægt frost í nótt Sigurður Jónsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttum stjarnan tapaði sínum fyrsta leik í úrvalsdeild kvenna í handbolta í dag þegar liðið lá gegn Fram í Safamýri og nýsjálenska landsliðið

er samt við sig og stefnir á þriðja heimsmeistaratitilinn í röð

Breta úr Evrópusambandinu var ekki tekinn fyrir á breska þinginu í dag líkt og til stóð boris Johnson forsætisráðherra þvertekur fyrir að sambandið verði beðið um lengri

sextíu voru handtekin í óeirðum í kjölfar friðsamlegra mótmæla í Barcelona í gær stjórnvöld á Spáni og í Katalóníu hvetja til stillingar eftir umdeilda dóma yfir

í vikunni Guðmundur Ingi Guðbrandsson var kjörinn nýr varaformaður Vinstri grænna í dag hann segist ætla að hella sér á fullu út í stjórnmál og bjóða sig fram til þings í næstu kosningum fjögur börn hafa orðið fyrir bíl á leið sinni í Háteigsskóla í Reykjavík á árinu foreldrar barna í skólanum undrast sinnuleysi borgaryfirvalda og kalla eftir bættu umferðaröryggi ég varð ástfanginn á stundinni og lék á hana fiðluna sína hann heldur tónleika í Eldborg annað kvöld